माईक्रोवेवन में काम रूटा रांधला रवे तेरंग जड़ दिन गरम करनु तातो करन बदल रवे। ने काई जमली चीज रवे तेर तीना काजे पिघालनेन काम करे माईक्रोवेवमा भीतर पानी रवे की तीनु काजे गरम करे माईक्रोवेव। तेर ती खाना रांधल रवे चीज जड़ दिन तातो होई जाए। अरमा <hesitation> भूटान दाना सेखने ने केक रांधने ने मिठाइन काजे <hesitation> सेखने ने काई इस्पेशल चीज बोने तेर नहां सेखनेन काम मले आपको प्रस्तुत करते हैं।